Akkigunanna parellu irisseng padanna sala seddinna rupa tau yanaritu baraq irissengngi sipaq-sipaq na nennia akketongenna ri lino e pakessingi papatengnga-tengnga ananaq na nennia nabbereangngi sipaq makanjae ri padanna rupa tau engkae ri seddena